Teewu baɗteeɗo ambuurgeer o, jillondirte e teewu boɗeejo. Waɗdee hen ƴiye seeɗa e ɓellere seeɗa. Fof loppee, niincee haa ɗaata. Ni woni defe.